Fomba fiasan'ny tuyau anh amin'ny fizarana ny rano anh, <hesitation> tuyau anh raha ohatra ka hoe am'tany raiky source anà rano de i tuyau io <hesitation> mitondra rano igny anh mandrapahatongavana an-dragnonao de rehefa tonga an-dragnonao koa anefany anh efitragnonao anh maro be tianao hisy rano aby si de tuyau igny anh mizarazara afaka mizarazara agnatin'ny efitragno maromaro.